Xuqke taq xkuj ch'ojnik nab'ey e <hesitation> re wu we ajwi' k'olik ch'ajb'al s-aaq ri xk'o xaq chu ab'aj o taq kuj eek chi' ya'chu taq ab'aj ki'ch'ajik ri s-aq kch'ajik ri uq kch'ajik ri pantaloon kch'ajik ri kmi'x po't kuj cha'qe che' i njel kri' pur chu ab'aj ajwi' qal k'olik ch'ajb'al s-aaq yaa mxi' b'anik k'eeb'chneri' wa'chi'ki'ch'jnik juun e re ri xk'o xaq chu ab'ajki'ch'aaj re ri s-aaq wi' i xuq ke ki b'sos ri s-aq kum xuq naad k're jab'oon k'o jun jab'oon kb'i'xik ri simsin cha'kb'ixik chi simsin ki' ch'aaj ri s-aaq wi' k'. o re naach re ri'kb'i'xik ri cepiiy ki'b'anik naad ri xk'o kum xaq puru chu q'ab'aj ki'ch'ajik ke ri s-aaq nu'j kel kiij kun re li ximsin kel le riij ri ximsin jor, jor <hesitation> qe tiq ch'aaj qwi' ruk simsin xuq jor ke' ch'aaj qeq s-aaq chu simsin naad le jab'oom la'ri jnik'li mom jab'oon la' ajwi' ki' kéyxik taq k'eyb'al b'er ri chi'neem kuj pom pk'eyb'al ki k'am ijab'oom qaqche qaqcherela' ki'ch'aaj ke s. aaq ri' xaq chi simsin xuke kum naad ri ch'ajb'al s-aaq chi' xaq pur cha'ab'aj. I si qal chu tz'lom, chutz'lom xuq ki'k'o ke ki ch'ajik chu tz'lom jnik' e ch'aje kb'aik ri xk'oo pur chu tz'lom i si qal xuq chu ab'aj ikum ki' béek k'a chi' ya'no'j ajwi' kpon ch'ri ya' ajwi' chjaay i k'o jun chik ri kb'i'xik ajwi' naad qtoj ri ya' xk'oo ajwi' qtoj chri ya' ajwi' kum ajwi' kpon ri ri toq'in ya' sicha' ajwi' njeel chri wnaq ajwi' k'olik ch'ajb'al s-aaq chjaay e ri xk'o ab'aj kum wa'chi' chin xtb'anwik naad ajwi' pur chu ch'ajb'al s-aaq chik ajwi' b'antlik ke'b'anaq chjaay si qal xaq kloq'iik ke' yo'qaken no'j re ri xk'o pur chu ab'aj ki'b'aan ki' ch'aaj ri s-aaq kontood kepli chu tz'lom xuq ke chu chu chu chutz'lom o chu ab'aj chinima ya' nima ya'taq nim taq wa'chi' kksob' ya' k'o nima ya' tla' kewi' ch'aaj ke s-aq wi' no'j ajwi' chjaay ki'ch'aaj chke s-aaq wi'.